الكلاب تحتاج تمارين يومياً عشان تفرغ طاقتها وتكون بصحه كويسة. على حسب نوع الكلب، <noise> التمارين تتراوح من نص ساعة لساعتين في اليوم. كلاب الصيد والكلاب الكبيرة تحتاج نشاط أكثر، زي الجري أو المشي الطويل. أما الكلاب الصغيرة ممكن يكفيها لعب بسيط وتمارين خفيفة داخل البيت.